Naguu kuenta navaru ján arroz, kuatenu ndavaxu nruchí nduchi no arroz ndani ndani kuchon nduchí, na'a nada frito naxuu nduchí ña'a keda queso takan iin yuu kuñeja nui yaniku vee tukuanta minixu saltenjan kundavaxu casuele ndavaxu arroz ján tajini arrozjan chikukue chajan arroz tukuxhani ninuvandu frito arroz ján chike ñani kutu fritu chuve anduu frito ndakexu ko'o, kakexu jandi ruxhi ndakexu cuchara arroz jan ndadojo kochen nduxe'e nduu arroz janii nanguu tujuan kuenta como mole, moli kachiru moli chún ján ndavaxu achu chún ndakaya nachinuva moli ján moli ikoño moli vidii, ikachime ihoño nonjuan takaña yuya'a ña'a kua moli ján kiuni teminu chún kuu nduchike molijan kuu va'a yani kuu kua arroz kuejan, dinaga kandó arroz jan ku ke ya'á ku ke tinana ku ke cebolla ya'a ndake kukedakexu kuu caja luchí ndeva'a kuu keñan taluke ña cho arroz jan chindakexu kedinaga ndakexu moli kidake la'a kuño chún jan keya kuke cuchanrá arroz jan kuejan ndo iho chikua kuenta moli tuu arroz tu moli vidii, ikache yunyandu arroz ján ndo iho ndavaxu molijan ye'e ke arroz ján nuijan.